Quiooꞌ na nquia na nntꞌia joꞌ catsjo̱ joꞌ tsꞌiaaⁿꞌ ee na catsjo̱ jom xeⁿ na nlcoomꞌm ja ꞌnaⁿ na nntsꞌaⁿ joꞌ na nnda̱a̱ na nntseicweⁿꞌeⁿ jacheⁿ joꞌ na ja nquia catsjo̱ ee jeeⁿ wꞌiiyoꞌ ndoꞌ jeeⁿ teincuuꞌ xeⁿ na nlcoꞌyoꞌ tsꞌaⁿ ndoꞌ taꞌnaⁿ nasei na majeꞌndyo̱, cwiicheⁿ quiooꞌ jeꞌ na nquia cantyja ꞌnaaⁿꞌ joꞌ catsuu, catsuutsja ndoꞌ catsuuto̱ꞌ nueiⁿꞌ nueiⁿꞌ catsuu na mawjeeti cantyja ꞌnaaⁿ mati canduumꞌaⁿꞌ nnda̱a̱ na xeⁿ na xocwityuaꞌ na nluii nasei ꞌu nnda̱a̱ na nncꞌioꞌ xeⁿ na jnda̱ tquiiyoꞌ ꞌu joꞌ chii joꞌ na nquia cantyja ꞌnaaⁿꞌ catsuu ee nnda̱a̱ na nntseicweⁿꞌeⁿ jeꞌ jeꞌ cwiicheⁿ quiooꞌ na nquia cantyja ꞌnaaⁿꞌ joꞌ catyoom ee catyoom mati teincuuꞌ xeⁿ na nlqueⁿ tsꞌaⁿ ndoꞌ mati xeⁿ na nnteiⁿꞌeiⁿ jeꞌ naquiiꞌ jeꞌ chaꞌ na ꞌnaⁿ na nncꞌuu tsꞌaⁿ oo ꞌnaⁿ na nlcwaꞌ tsꞌaⁿ na tiqueⁿ tsꞌaⁿ cwenta teincuuꞌ nnda̱a̱ na mati na nncueꞌ tsꞌaⁿ cantyja ꞌnaaⁿꞌ joꞌ, joꞌ na nquia jeꞌ quiooꞌmꞌaⁿꞌñe. <noise>